Galle mo njiɗmi hoɗoyde ko ni wayi: ko galle jaajɗo, keewɗo kuɓeeje, tawa ko kuɓeeje pawondirɗe, e nder galle oo, lekkuule ina heen e maranteeri, gertooɗe, jawle fof ina hen. Kadi e nder galle he kadi tawa mbeɗa jogii hen nokku coftal ɓalli wayino tereŋ ni. Kala sahaa ko toon njahan-mi mi mi dogoya. Tawa kadi jardeŋ kadi ina bannge ko hen, ko toon njahan-mi fooftoyaade e wuurtude.